Ir fennana menamen, ir fennani هل fennig ir koto le aylina ton fenna kaero tun tul ton tigosa fekkira g_waragi ko gelimi kolo faya dersa kir geriyeda kira inga sejilu kearo? Ya hiddo ton masaln irbiro? Aw masalna lahinga hikir lahino? Wewle ika lahina tiro, wla ir koto lahino? In fenni irinane in كلمات irinan manisinga hiddo ton irbiro? شاعر eakal kuni ilekin dauwi ilekin fehma fieakal irbee? Wala ir koto fenno? Wala ika ko gulton masalana rutano bagnisan ir koto arabilo fayo? Geryo kaeka kairin tan tigl.